yesu na ludöki manyen jonda riŋit i mugun

n denda di ŋero lo ko pupu bitamen lo a lo'but lepeŋ mugun gboŋ na 'but wö lepeŋ lo a mömökatu ayan sabala

aa kikolin ti yuganda 'bayin a lo'but ŋutu' lo wörö ko pikipikiyöt kolo wörö parik lo wörö ko arabat ku lo wörö parik a tikindi ŋutu' kulo yi böböŋöji diŋitan kune liŋ

kiko lo'but lo 'delani körönyö parik kuwe bgwoke ni lo a 'boga na dili na körönyö a ŋutu yunakindi körönyö nyin ŋutu kirut nonokakinda

ko lele ŋutu lo bgoŋ ko kine yoŋesi ŋutu ŋarakinda lepeŋ adi lepeŋ to i pirit na wini na bgoŋ nyona ko lepeŋ

boŋgolan naŋ nan nyanyar roggu kune a boŋgolan naa jo' na suluja ki ko kak a ko torojiyöt

soronyon na'but ko a nake kaŋ jur ni kune mindi ti lalalayi i diŋitan kune liŋ

yi kiŋa lo elipu murek ko meria murek wot musala nan a momorani kita nagon tinda na jonga na ŋojik kuwe kulo i sukulu nyená ŋojik kuwe kulo aje momorani kenda kogbon na ko kita a nan robirobiri lepeŋat wa 'yena tida nan gbon ko löŋön kuwe i töili

yöyöŋesi' nagon ŋutu' wate ko ŋojik na wate pujö se kune a gboŋ 'bakan na gurut nagon ŋutu gböruni ŋo gboso ko bogolan ako meta naŋ ŋutu' 'bakan na 'bulit ko ŋutu' gboke ni

ŋo wöriet parik kaŋ i bgwoke ni lo a pikipiki

Kpiyesi na kpeja di ŋutu bgoŋ ko rima jore kune a kpeja 'börik i kikölin jore togeleŋ kodo toyinga kak lo yuyuk iya diŋit tomurek i na yuk nak jonda ŋiŋira tomusala ne jaman kata ŋutu toyinga bge rima ti ŋutu kune ririgo kata yu

kimaŋ lo waya kata

kinyotot lo kaŋ yi jur lo gbeŋge burusut loŋ yi nyanyar parik loŋ do lalakinda a ko do ke' lalakinda do tikindi yi jo' ko ke jo a do 'yalakindi' 'balaŋ niyaŋ na kuku na a ko ke jukin ko 'balaŋ na kuku na a do yurjiyurjö a juki jukin a do 'dukundi' kak

kine gurusu ŋarakinda koo yi turöju na koo naŋ a ko wejale wejale weja ŋarakinda mede nase na a ko ŋojik kase

yi ködö luŋgu ŋutu' lo medda kulya ti kelan kode ŋutu' lo medda kulya t ret lo yola anyen kine piyesi' yi' bubulö tukurukindö na yi

nan ködö lalaju könisi' kuwe kulo daŋin jore anyen nan bubulö teŋgu na reto

kenda na tinda ŋutu' koŋon ama nagon koŋon na nagon ŋutu' aje pu na ŋutu' ŋaŋarakindi jur lo yi parik yi kulya ti kelen ŋutu bubulö tukurukindö koko kulya ti kelan

togeleŋ ko nan a nyu' ŋiyun yi gboloŋ na jujujö kalá a nan 'burundi' 'burunda a nan kiruŋ möji sayi ko sayi kata a kokuwe nagon nan tirini konda na kune' ŋo'

kenda na a gayer gwiliŋet liyo lo i kikölin jore togeleŋ 'n 'du'dumadu yeiyet naŋ a na'but 'ba bur

kenda na ŋarakinda ŋutu i momora ko ŋutu jore a ŋutu mogi kokulo julin

'bireesi logoloŋ ŋojik kaŋ gboke ni nyanyar 'birä kulo a guma na kura 'birä na soró a ko 'birayit lo luŋú 'danani a ko ga'yi

ŋutu' na gboŋ ko pele' na kodo suluja wörö i jibitalia yu ti pele lepeŋ na nyu' na yapa geleŋ

ŋutu na tutunogu na kodo nyesu dodo na yurö a ko kobido na yurö anyen bgobgoŋ ko le jore parik

mede na rerengu do kon yesu kinyotot logon lo pape kode' do mumuku kinyotot lo di gbiŋ

ŋutu' weweja' teŋgu na yöyöŋesi' yi diŋit na pele' yi kiko' loŋ ko ŋutu' tu yi jibitaliya a ŋutu' ti puji' todinesi' nagoŋ a na'but naŋ gagaju mugun a ko winikö 'dok lo gagaju mugun na ŋutu' yi diŋit na pele' ko ŋiro lo to yi pirit nageleŋ

yi bubulo rerengu na reto lo moga 'böriköt kulo ko kuö i diŋitan liŋ ko jugö na bongolan a bongolan kune mokuöni mokuö

aa mede niyaŋ na a pujö 'bulit yi kiko logoŋ ŋwajik kayaŋ kulo a tu yi sukulu a lepeŋat suluji' jujumbi na kenda

kenda na a ŋarakinda midijik kune i kikölin jöre bgeti ko do kenda a do de puji kita nagon do puundi gurusutot nagon do robiri ŋojik ti sukulu köti a do de bulöne bulö tunyöju na mede na

Katelok ko smot nan dok a kinyojin lo ŋaŋarakinda ŋutu' luwalet lo yi yuŋö

kinyöjin loŋ nan tögu 'börik ko se kulo a janjaro liserit a ko burusut

kaŋ i gboke yu na ko ŋutu' 'bakan na gurusutöt naŋ ŋutu' gbak roropakinda yi diŋit naŋ kata yi sukulu yu na walayi ŋutu ruruköki i kenda ni 'boŋ i na a ŋarakinda mede niyaŋ na i kenda

nan a nyar wöröji' yi lele' jur kogboŋ wöröj' yi jurön kule' kulo tikinda ŋutu' i denda na kulyaŋan nagon do 'ba den kasu i gboke yu kune

mede na bubulö rereŋgu na kinyotot yi gboŋ a kisum yi kikolin jore ko ŋutu' gbeti ko ŋutu' a derja 'diloŋ na mumukö 'ba lölöki ŋa

ŋutu luwalet lo ködö konda kita nagon a nago' kode' lepeŋ kodo pokin yi wöwörö kode' lepeŋ pokin yi wöwöki anyen mugun na lepeŋ na pokin yi ŋiŋira anyen gboŋ a na'but

kudu lo jöjön kayaŋ yi gboke ni yi diŋitan liŋ yi ja'be

maatú suwé na ŋojik na ŋarakindá i kiko lo ma reregú i lo rekin lo ilo ayan i jur ni

ŋo jore kata na kpekpeja 'börik ko ŋiro let lo mugin ni ko lepeŋ 'bakan na kinyötöt i mugun togeleŋ na do meda ŋiro let lo sosokan tomurek na 'böriköt lo a kwelen

do tinda koko yeiyesi kenda na

yäkesi kata nagoŋ ŋutú raraji i diŋit na wörö ko ŋo wöriayet lo ŋutú liŋ kega parik kulya ti totorotu na arabat ko ŋutú wäkän ko wörä na jore

ŋutu' nanakwn na suluja wörö yi lo ŋo i yapa geleŋ lo yi yapa loŋ lepeŋ mokani nu pele na

mede niyo' na a puundö koŋon na konani kitajin ka'deka'de' yi jur

kenda na a lewudda midijin ti ŋutulu kode' puwesi' ti ŋutulu i kikolin gbeti do ko do kenda a do de puji kita nagon do ŋarakindi mede net na kode' do puundi puwet naŋ do toliwakindi mede net na

ko wöwörötu a bulöndi nye na tinda do puwundö ret lo so'bi do a tiju mugun

biresi logon ŋojik kulo kayaŋ yi bgoke ni nyarnyar birö parik kulo a gboja na kura a ko toŋga na lumurut

köju na wate kune a ruköki kenda ama tiyanana ko kulo rurukäki kenda jojo ko laliyan kulo gelere

do bubulö denda na gilötöt lo moga ŋutu luwaliyan i pirit kulayet lo 'berön i kikölin jöre togeleŋ na ko ŋutu lo kukula walai kula kune mimiyun

ka'dolak ti keriyat yi gboke todindö yi' yi kebu na keriyat kaŋ ti 'beron kulo anyen tikinda yi si'da 'bura 'baŋ mömörötu ko 'börik

do gboso ŋote na ŋiro ko ŋiro gbine gbiyen a do dendi' di lepeŋ 'bakan na kinyotot yi mugun